जेवा म्हाका कोण जोवणाक आपेत आनि म्हाका खारांत वैपाक मेळचेनां मी तेका बर्या हितून सांगतलांय कि बाबा आमक्य कर्णा लागों खारांत योपाक मेवचेनां। मना काल्जातल्या तुजे कडे माफी मांगता आनि अनिंग केन्ना तरी बेगीण आहो जोवपाचो कार्यक्रम कार्य आनि मेळों हासों वेल घालोव्यां। आनि एकदा मनातल्या माफी मांगतांय।